<hesitation> سویدن د لرغوني تاریخ درلودونکی یو مدرن هیواد دی. د سویدن ژبه د هندي اروپايي ژبو له ډلې څخه ده او مذهب یې مسیحي پروتستانت لوتري دی. سویدن د اروپا مهم فرهنګي او هنری مرکز بلل کیږي. همدارنګه د سویدن خلک ډیر اعتدال خوښوونکي خلک دی، همدرانګه د سویدن مشهور خواړه کوفته او شاه ماهي دي.